<hesitation> මගේ සංස්කෘතියට වඩා වෙනස් සංස්කෘතියක් <hesitation> ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් <hesitation> මං හිතනවා ගොඩක් දුරට <hesitation> ඒකට කාලයක් ගත වෙනවා කියල. මොකද <hesitation> සමහර විට වෙන සංස්කෘතියක් <hesitation> අපි මුලින්ම <hesitation> ඒගොල්ලන්ගේ ඒ සංස්කෘතියේ දේවල් දකිද්දී <hesitation> මුලින්ම සමහර විට ඒක අපිට <hesitation> නුහුරු දෙයක් <hesitation> සමහර දේවල් <hesitation> අපි අකමැති දෙයක් වගේ තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ <hesitation> අපි ඒ දේවල් වලට ගරු කරන එක. මොකද <hesitation> මගේ සංස්කෘතිය තමයි <hesitation> හොඳම සංස්කෘතිය කියන මානසිකත්වයේ හිටියොත් එහෙම <hesitation> අපිට <hesitation> එකිනෙකාත් එක්ක යහපත් බැඳීම් පවත්ව ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. එහෙත් <hesitation> ඒත් යම් තාක් දුරකට <hesitation> ඒ <hesitation> අපේ <hesitation> බැඳීම පවත්වන <hesitation> ආකාරය අනුව <hesitation> බැඳීම පවත්ව ගන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට <hesitation> ඒ සංස්කෘතිය තේරුම් ගන්න එක වැදගත්. මොකද අපි වෙන රටක ගිහින් ඉන්නව කියල හිතමු. එතකොට දීර්ඝකාලීනව ඒ රටේ අධ්‍යාපනය <hesitation> හදාරනව නම් <hesitation> රැකියාවක් කරනව නම් <hesitation> ඒ සංස්කෘතියට අපිට අනුගත වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා <hesitation> ඒ සංස්කෘතියක් තේරුම් අරගෙන ඉන්න එක <hesitation> අපිට ඇත්තටම වැදගත්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම <hesitation> සැබෑවටම <hesitation> තේරුම් ගන්න අපිට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් <hesitation> කාලයත් එක්ක මං හිතනවා ගොඩක් දුරට <hesitation> අපිට ඒ සංස්කෘතීන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියල.